इथियोपिया के इतिहास हजारों साल पुराना हावय। ए ह अफ्रीका के सबले पुराना स्वतंत्र देस हरय। इथियोपिया के इतिहास ले जुड़े कतकोन बिसेस बात । डीएमटी राज्य के गठन सबले पहिली इथियोपिया म होय रिहीस। एखर राजधानी येहा रिहीस। लाल सागर म अक्सुमाइट साम्राज्य के वर्चस्व रिहिस। चौथी शताब्दी म एजाना के शासनकाल म ईसाई धर्म ल राज्य धर्म घोषित करे गे रिहिस। सोलोमन राजवंश के बखत इथियोपिया म साम्राज्यवादी विस्तार होइस।